To <hesitation> riakgə ina mari yassau ana rennan də paan dooka pi paapa noka netta ni esakat anani mari baan mari daapu baaka ana rennan si baa ana wessən uko go'rə sə ana rennan zaa gum nin dook mari daa pu ana i rek gwanirən səi baa ana yingəprən i baa re'sat pa i baa kou ɓantpa i baa buus, i baa bəri, netarieti, moo buus moo bəri moo nen woosas i baa rekarəpa i baa yingəp rə to una go'robo neta i kam himorə esatsə gum ri'ak maz na baaban waa topa gə weesa baarəkrəs piipa dəna tetənnə ɓama doka mari baanam laatəllə zaya lika zokkəya mari ban na’ espa sai wees ura wees pisupa na baa una se'a, pe'ennakrə zurgittə haa rekarə git se’ mukə na bo go’ rəya wakato googrəzzəni daga se rina roni se’ doktə gəəpu luumorə rekarə irim neta eti ana mas yaas reka rə gwa'ro se'rən aran mu’ zu itee se'rə ar an ri noka yimma rennan gwan kou roob yim gus mona daks na gus rooma ar an mu’ zuꞌ ittee naa’ komnai amma səi yaasi ura pisus ura pisu nas uza gə kisəri na dəbrə ana dəbrəkan bo uza dəbrə rum sə bo sə kisən nok ana yasə kan pipa uza i gabəgan ullət ittəro tattə ura pisu sə le'len sə regə a seenaz irin ɓoɓɓeyo i yendi sə gə i su'i sə i yendi ullərə ai sə i nui səi sisi yangi sii bo weesəs gə dəna apinri akan esakgə mariya wees pisipai ii i dag ura pisus maa ɓoms rigaya net gumsa bilaa mas duukakgə mas saina gə pu baakrə mona gə a baa ana rennan sə mhri ana daapu baaka ana rennan saa baa bəri bəri a ru'i kou bubpa ayingi yin a yingibo sə i yi'sa ara uri riinikpa A yeek pa ayaas wees a baa buus yingəbrə ana lumoren gumpu akinə saa yippa ko a yingə saa yip ana saa zaa reg na yangi mọói pa yangi mooi i rigək səi zaugə te’ mon i rigək səi zaugə te’ mon kunup pu te’ neta zokrat te’ ana dəbska nettən te’ aa baa renirə pa bo go'rə riak de net maatabo a aari urirə an zaapu essak ko azə ya sai yeraa orbaaz noka neta gum eti mona yerik orbaazpa a gabbo wodu sə guma uza ma yerə ruuz ukə go'rə mari ri ak ko o'ina rennan daga moo biis moo re'satariat, na ma'pu ooka ɓənga riak, dangbiisa as moogə a markən na mari moorə o'pa i rukukrun dokabo wodub gum gunne amma wodu na gumbo i zaa i oorə ipe'tək tuni sə i zaa ɓaksa noka i dooskini damg biis sə i reei bogo səi bo'rə naa waa masroo sə daks səi lams eni igo'rəri eri to nok riig neta maz yaas ri angat es orəkgə in pisii ina po’ iya pisi pai moya pisas esəm ura pisu pas noka mee bo'tapa Moobo moa pisa pa az niig na bo'rə akee o’ ya abaa daidai ɓama mon dəmrə sə kamɓa naa yangi mooi naa zeebia a mooi na kia woorə gwa'ai mona daa baak a bərək baar unə tos mas sə i markən na kiiz uza i markən naa yangi uza nogə ma sə daa yangi irinma enini bo'rə sə mari rigə səi ɓəgə zuk zuk ipu laakrə ɓərka ballə paa wodubbo iika iikə pa wodəbbə tosi sə i noksum sə i bə anai de'ek sə i yim rentam pipa gə sai áaaka gwaag. Sai daaka kiiz naa yangi ukə sə i ɓəgn zuk zuk eero doka ina e ogangə irin yib dəka neta zuk zukat piipa masnabo retə lummarə pe’ ana yingəb rənya rek ree yig zingb ho zingba le'ek sa go'rəpa doka ma dəksəm am i go'nə gon gwa zingɓa bureirə am umi ‘pe’ sə gə i yiptə galariak una kərina pa noka ana i kinə noka ana i kinəni ina kingkin lullenisənadaksi bongni gus i le'len go'riki gwa isso i bongni gus amma essak gə netəti piipa